Se ñnitño mbũño átoñ átoñ ádé ákámbá mkpó erékéré ké amfónó, èkámá ányé ésié ídém, ékámá ányé éséd áfóñ, ékámá ányé éjéd ùsán, ékámá ányé ékwòk ùfók, ékámá ányé, ékámá ányé éjéd ísón, ékámá ányé éjéd áfùròfùd mkpó sékímí bábá k’ùwèm ágwò ésiò. Átóñ ádé áttá mkpó áké Áwásì ínóhò jíré ítíék ásíd ínám áyédé mkpó áké fónó átá étìétì, átid ìbén íkáumá ínám úfók ájid ásáná sé ñníoñó mbáñá átòñ ádédé.